أنا نفضل يكون عندي القدرة على التحكم في الآلات، على القدرة على التحكم في الحيوانات. علاه؟ لأنو الآلات متوفرة عدنا <hesitation> بكثرة حنا في العا-في عصرنا الحالي، سيرتو في المدن وين ما تروح تلقا آلة من نوع او من نوع آخر. فيكون يكون عدك القدرة على التحكم بيها، كلي راك تتحكم بالعالم. <hesitation> والقدرة على التحكم بالحيوانات، حنا الحيوانات عدنا قلال مهمش عدنا نايسة ياسر حيوانات سيرتو في المدينة.